Naturalmente <hesitation> 'onzi cosa at varios risvoltos, quindi praticamente sos piseddos sun comunque felizzes, a prescindere da cale si siat argumentu, però penso chi sos piseddos de como sian unu pagu pius pagu felizzes in su sensu chi puru appende tantas opportunidades, chi mancari chimbant'annos faghet non s'aian, quindi poden viaggiare, disponen puru de mesos tecnologicos pro poder sas connoschenzias chi an, però <hesitation> siguramente sun pius pagu felizzes, in su sensu chi <hesitation> prima e totu chimbant'annos faghet sas mamas si podet narrer chi non tribagliaian, e quindi <hesitation> fin praticamente educados dai paghissimas figuras chi fin sos familiares ei s'iscola, e quindi naturalmente custu creaiat un'istabbilidade mazore ca Como <hesitation> cussos piseddos sun unu pagu isballottados dai una parte a s'attera, no an meda puntos de riferimento de riferimentu' e in pius cioè in sos <hesitation> sa zente manna an pagu tempus de si suffirmare a <hesitation> istare cun issos a faeddare, a fagher esperienzias puru semplizes, ma significativas. Quindi si <hesitation> da una parte bi sun totu custos istrumentos, an giogos a non finire, quindi sun page sun pius pagu felizzes, ca generalmente no aspettan comente si faghiat innanti, ca cando si otteniat unu <hesitation> unu gioccattulu, no est chi appena chi unu piseddu naraiat lu cherzo immediatamente beniat suddisfattu, ma <hesitation> bi fit tota custa aspettativa chi <hesitation> su gioccattulu pariat ancora pius bellu, ca est capitadu medas bias chi sos piseddos rezzin talmente tantos gioccattulos subrattotu in sas festas Cumpleannos eccetera, chi praticamente non resessin a apprezziare mancunu de issos, ca sun leados dai tantos dai tantos istimulos, segunda cosa <hesitation> sos piseddos de como <hesitation> an <hesitation> talmente istimulos chi pro issos est diffizzile resessire a los incanalizzare, ca unu piseddu podet supportare pius de tantu, quindi si lu garrigamus de troppu istimulos, a sa fine finit chi custu piseddu non resessit a si barcamenare, e a cumprender veramente s'impoltanscia de sos messaggios chi li 'enin chi li 'enin dados. Siguramente <hesitation> s'opportunidade chi issos an puru de viaggiare est un'abbertura mentale <noise> importante, quindi custos custos istimulos los dian dever render pius felizzes, però a cantu naran puru sos datos Cioè no amus appidu mai piseddos gosi infelizes, cioè addirittura piseddos chi an bisonzu de supportos pro resessire unu pagu <hesitation> a superare sas difficultades chi issos an, in pius <hesitation> puru in iscola <hesitation> cioè sun bennidas a mancare sas figuras autorevoles, ca purtroppo sas insignantes an sas manos presas, e quindi renunzian medas bias a s'aspettu educativu, a su ruolu insoro, ca insomma oe est estremamente diffizzile puru <hesitation> a si rapportare cun sos genitores, quindi da una parte custos piseddos dian dever esser pius felizzes, però <hesitation> sa realidade est un'attera e narat totu atteras cosas, quindi eo naro chi sos piseddos de como sun pius pagu felizzes